Niom wendyee nnom ncuaa chiuuwaa na cowilꞌuenaꞌ ndoꞌ nantquie na cwiluii chaꞌ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii xuaa na nluii cajue juunaꞌ cwii xuaa na chjoo chjoo mandye na chjoo chjoo matoo naquiiꞌ tsꞌom chaꞌ na nnda̱a̱ chiuuwaa cwanti jndye cajue na tsꞌaⁿ nntsꞌaa, cwiicheⁿ jeꞌ joꞌ chaꞌ na xuaa jeꞌ na canda̱ꞌ joꞌ nueiⁿꞌ chaꞌ na xuaa na tomti na nntseineiiⁿ tsꞌaⁿ chaꞌ na nntseineiiⁿ tsꞌaⁿ tseiꞌ oo nntseineiiⁿ tsꞌaⁿ catscaa oo nntseineiiⁿ tsꞌaⁿ seiꞌ na tomti cwineiiⁿnaꞌ ñequio ndaancheⁿꞌ joꞌ nueiⁿꞌ nncwilꞌue ncuaa na canda̱ꞌ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ, jeꞌ jeꞌ ncuaa na calꞌo oo ncuaa na cañjoom nꞌom nnda̱a̱ nlꞌuu joꞌ nmeiⁿꞌ ncuaa chaꞌ na nnda̱a̱ jeꞌ xuaa na nntꞌiuu naaⁿ caxti oo na nntꞌiuu naaⁿ casondyee jeꞌ na nlꞌuu na ñequio ndaatioo jeꞌ na cwitꞌiuu naaⁿ joꞌ nmeiⁿꞌ ntꞌomcheⁿ ncuaa nmeiⁿꞌ ndoꞌ niom ncuaa na mantꞌmaⁿti ndoꞌ na mandyeti na cwentaaꞌ chaꞌ na cwii qui litro ndaa oo nquinꞌoom oo majndyeti joꞌ nmeiⁿꞌ ncuaa chaꞌ na quia na nntꞌiuu tyooꞌseiꞌ, tyooꞌseii oo ntjaaꞌcooꞌ oo nntꞌiuu seiꞌntomꞌ joꞌ cwileilꞌue jeꞌ ncuaameiⁿꞌ nmeiⁿꞌ nnom ncuaa na niom na chiuuwaa na cwiwilꞌue cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nluii cwii cwii nnom nantquie.